साबुनके खास काम कहलके हम्मर हाथ धुइना, हमके खुर्ना, हम्मर कपडा धुइना आउर भाँडाउँडा धुइना काममे प्रयोग कर्ता । यदि हम्रे कहुँ बाहिर ति अइली या झाडा पिसाब करके अइली त हम्मर हाँथ गन्दा रहता । हम्मर हाँथमे हरेक मेरके किटाणु रहतियाँ तभिमारे खाना खैना ति पहिले हमके हाँथ धोइक पर्ता आउ अपन हाँथमे साबुन लगाके धुइलेसे हाँथ महका किटाणु मरजितियाँ । अइस्तहि करके खोरे बखत शरिरमे धोइक तहिन आउ कपडा धोइक तहिन फे हम्रे साबुन प्रयोग करती । जब पहिलेक मनै साबुन नाई बनल रहे तउ अपन हाँथ धोइक तहिन भुवा लैके या आउ चिझ लैके, प्रयोग करके अपन हाँथ धोमे । मुल आजकाल्ह ते साबुन आइगेल हे जउन हमके हाँथ धुइना खुर्ना बहुत सहजिल करदेहले हइ ।